<hesitation> yau peisa au muturu, muturu sa orasi ihusa sin rua, remesa harus au <hesitation> au muturu me sa orasi husa boleh, mo kalu na aumuturu orasi husa sin rua, remesa sakau mo sa oarasi me sa ehu nome mane, remesa saka au muturu, au muturu me sae <hesitation> emansa tam onohi ehu mansari tam, remesa sakae una'u keuwe aulia apapai, <hesitation> auli'e pakamale reme, remesa ha au unae me sa <hesitation> olama orasi husa boleh. Kalu orasi husame tam sake unau usaire meri yo, remesa harus au tukae, autukae na louwe umuturuhe, muturuhe mesa alae orasi husa Ilau orasi nome hanuhin ten, na saka aurihe usire olama, u nanawala'uwe lae reire se na re unae na etu sukae se tam. Kalu nai ilo wolamae tukae, remesa au hanu re me, <hesitation> au hanu re me re na sakai leyae, kalu tam, sakae leyae tam, na eeu, kalu eu eu tam saka orasiya reme sa epukekeuwema turus me royo, epukekeuwema sakai laiye re maselelete, elaiiye resae sae ehueru layu sahae usahae, usahae, tae anawalama. Mae maseleta ri'i ma'e sakae saeu sasalo laniye ye aitei saire tam yo, ihanu rerarana tam, i hanu re kualale re eteiya eteiya ai hamela we enaru tam, <hesitation> reina sakana unama na ipakamale oro roiye, kalu i unae nai mansa, saka ama areiro ramama diri arei sa'e oro Olama ana walama hiya, olama masae risa keo oro, mo kalu tam sa paihama le'e men yo. <hesitation> remesa harus si hanu sesuai yane ama orasiya aina me. Orasiya re kalu nai hanu u tam, sakao palalle risae pahiyama meri yo, loi hanu ituwe imatawana ya amarana sumaiya, tai carita, loamaaire louwe utemina, tai carita cuma lopa na yale, ieuwema paranse, tam mo i eu i, iteweya mahina, oite mina pamurio anahatu wam waisi na remena puiyem me, epuriem remere na sakana souwa nasakae unam no saire meri yo, pahiam oro merio, mo haruso saiere helu. Otuka umsaire me helu, rupamere nao ananae me, otukae nasakae eumesa <hesitation> nana'a. Kalu na tam, sakae nana'a tam, enana'a remere epahiama oro meri yo <hesitation> harus ihanuwe, ohanuwe tam te'e etehan louwem turus meri yo, eputarem Pokonya spm, spm mesa senanau hunasae upuwa tamlo hanu hanure ahirtamo musti hunahunue jadi o hanue mere orasi husame saha turun kalu naloue um sairesa sa lou uwalamae muarase bisa o lama ana ai tempo ana ai poro satese iyo misa na sakai um o area um area me na sakao ehuwe mo kalu ehuwe tam sakao sae heru, sae heru berarti saka apu merio apu o una aeremesa aesya um wa yanase e wakutu, wakutu lemesa harus sounae mesae e mansa mansa kalu nae mansa mansa tam um saka pahiama, pahiama losai iti hanu tam aina umuturu orasi isa esena naoyapalao sa cuma umuturu orasi cuma uhu lima mane atau uhu nome hanu hinten sauriya apapai ni jadi o lia apapai mesakau mulae jadi O musi otukae, otukae mere mesa olama orasi usase mesa ta'e o euwe re me, o euwe reme na elaiye re han min tel. Orasi ehuwalu re me kalu euwe mesa ana olama aihu, pahanuwe le, mesa ana olama me aihu. Mo kalu na ohanuwe tam, berarti sakae unam sa ana olamae aipira, emrarae sa'a, ta'e iuna pala niyo, orinu aira aimsa ehu sa saehu sa mane kuwae tam leu nam lo tama kira, kira ne ainu mesa kirao he, eunae lo kira ahiyate helu. Kira ahiyate remere na sakai nai imata oromeri yo, rimata me, mo reisa harusi tukae, <hesitation> unae tupae, na saka, eeu tumansa, eeu tumansa me sa se aeriyae hanu urimano, rarane sae nae mansa tam, ehanu ya'e rarane saeye mansa, hanuwe. <hesitation> saka otemina